staða innflytjenda á leigumarkaði er mjög alvarleg og hefur veruleg áhrif á heilsu þeirra og framtíðarmöguleika dæmi eru um að leiga hafi verið hækkuð um tugi þúsunda á einu ári það er nauðsynlegt að konur hafi kost á því að láta rjúfa meðgöngu fram á tuttugustu og aðra viku að mati landlæknis sem styður frumvarp heilbrigðisráðherra þess efnis réttindi Íslendinga í Bretlandi

og Breta á Íslandi verða óbreytt eftir Brexit forsætisráðherrar ríkjanna komust að samkomulagi um þetta á fundi í Ósló í dag framandi lífverum fer fjölgandi í náttúru Íslands sjö þeirra hafa verið skilgreindar sem ágengar en líklegt er að þær séu fleiri heimaþjónusta í Danmörku fer sífellt meira fram í gegnum snjalltæki þótt mörgum líki þessi þjónusta benda aðrir á að ekki kunni allir eldri borgarar

á tækin gott kvöld húsnæðisvandi

veldur bæði innfæddum og aðfluttum Íslendingum miklum erfiðleikum sem hafa

áhrif á andlega og líkamlega heilsu þeirra húsaleiga hefur hækkað um tugi þúsunda á stuttum tíma natalie og Jóhanna hafa búið hér á landi í meira en tvo áratugi Jóhanna hefur kynnt sér sérstaklega stöðu innflytjenda á leigumarkaði og sagði sögu á ráðstefnu um húsnæðismál í dag fyrir fimm árum tók íbúð á leigu sem var í eigu Íbúðalánasjóðs og borgaði hundrað fjörutíu og fimm þúsund á mánuði svo í febrúar af tvö

og sautján

fæ ég bréf frá Almenna leigufélag sem segir já nú eru þau búin að kaupa eignina og

fékk hún skilaboð um að hækka ætti leiguna í tvö hundruð og tuttugu þúsund á mánuði þá óskaði hún eftir því að fá ótímabundinn samning og svarið sem ég fékk var þeir bjóða ekki ótímabundna samninga en ég mætti fá tveggja ára samning á tvö hundruð

þáði það ekki og borgar nú tvö hundruð og tuttugu þúsund krónur á mánuði vísitölubundið og fær húsaleigubætur en þetta er samt mjög erfitt það má ekkert út af bregða þá er maður bara með ekki neitt

er búinn að borga skuldina sagt var frá nýrri könnun sem ráðgjafafyrirtækið gerði fyrir Íbúðalánasjóð um húsnæðismarkaðinn hér á landi á þinginu í dag þar kom fram að áttatíu og

fjögur prósent leigjenda töldu líklegt að þeir yrðu áfram á leigumarkaði eftir eitt ár en nær allir töldu óhagstætt að leigja íbúðarhúsnæði á Íslandi það á líka við um innflytjendur það sem fólk er að glíma við er

fordómar

að koma í ljós að sumir leigusalar langir bara ekkert að leigja til

glíma við í dag sem innflytjendur skapa gríðarlega líkamlega og andlega vanlíðan það fólk er bara jafnvel að lenda í atvinnumissi

lenda í fátæktargildru húsnæðisvandinn bitni á börnum innflytjenda og hafi áhrif á geðheilsu skólagöngu framhaldsnám og svo framvegis

með því að veita

eins og stendur núna erum við að skapa gríðarleg vandamál fyrir framtíðina fyrir það eru margþættar aðgerðir í gangi

geta beðið eftir stefnumótun hvað

við höfum verið að

margar aðgerðir sem ríkisstjórnin er að undirbúa ákveðið hlutfall af öllu

landi fari til

breytingar á húsaleigulögum og fleirum

landlæknir er fylgjandi því að gefa konum kost á að láta rjúfa meðgöngu fram á tuttugustu og aðra viku hún segir að ákvörðun um slíkt eigi að vera hjá konunni sjálfri konur geta látið binda enda á þungun fram til loka tuttugustu og annarri viku samkvæmt nýju frumvarpi heilbrigðisráðherra samkvæmt núgildandi

lögum er þungunarrof heimilt til loka sextándu viku og heimild er til þess eftir sextán vikur séu miklar líkur á vansköpun erfðagöllum eða sköddun fósturs eða ef lífi móður er stefnt í hættu heilbrigðisráðherra stefnir að því að kynna frumvarpið í ríkisstjórn á næstunni en það er nú í yfirlestri í forsætisráðuneytinu þá er þetta mjög viðkvæmt mál ég styð ráðherrann í

þingið eins og gert er mér finnst hún hafa fært góð rök fyrir því máli en ég sé fyrir mér að þingið vilji fara gaumgæfilega yfir öll sjónarmið og kalla eftir umsögnum víða úr samfélaginu embætti landlæknis hefur skilað umsögn um frumvarpið það er nauðsynlegt að þetta sé möguleiki að rjúfa þungun svona seint í ferlinu og hér er verið að skila þeirri

alfarið til konunnar með þeim rökum að það sé enginn betur ég get alveg stutt

þessa breytingu þá bendir Alma á að langflest þungunarrof hér á landi eru framkvæmd innan níu vikna eða rúmlega áttatíu prósent

það hefur ekki leitt til þess að ákvörðunum seinki þar í landi eru þó skiptar skoðanir eins og hér fyrir þingkosningarnar í vor lögðu til að mörkin yrðu lækkuð niður í tólf vikur við dræmar undirtektir annarra flokka

Alma segir að önnur rök í málinu séu þau að þótt í ljós komi sé langt frá því að allar konur kjósi þungunarrof ef við skoðum tölfræði liðinna ára þá eru þetta að meðaltali tólf eftir sextándu viku í samanburði við að það greinast þrjátíu til fimmtíu alvarlegir

á ári þannig að það er alls ekki svo að allir kjósi að rjúfa meðgöngu þótt slík tilvik komi upp einar að búa til þannig kerfi að

geti þegar

tryggja réttindi Íslendinga í Bretlandi og Breta á Íslandi eftir Brexit þær áttu fund á þingi Norðurlandaráðs í Ósló í dag sjötugasta þing Norðurlandaráðs var sett hér í Stórþinginu í Osló í dag á blaðamannafundi með forseta og varaforseta ráðsins ásamt formönnum flokkahópa var tónninn sleginn fyrir áherslur þingsins þar var meðal annars lögð áhersla á mikilvægi norræns samstarfs og það ekki síst nú

þegar stórveldin Rússland og Bandaríkin og fjársterkir Kínverjar seilist til áhrifa í heimsmálum á meðan ringulreið ríki í Evrópusambandinu og Evrópusambandið kom oftar við sögu á Norðurlandaráðsþingi í dag forsætisráðherra Bretlands var fyrsti breski forsætisráðherrann í sögu Norðurlandaráðs til að ávarpa þingið það var samhljómur í móttöku forseta

Bretlandi yrði tekið opnum örmum af Norðurlöndunum við úrgönguna úr Evrópusambandinu og hugur Breta standi sömuleiðis til að styrkja enn böndin við Norðurlöndin

tengingin er þegar sterk sagði

þá gerði May að umfjöllunarefni þann mikla fjölda breskra ferðamanna sem sæki Ísland heim ár hvert þeir séu um það bil jafn margir og íbúar Íslands yfirskrift þingsins var að þessu sinni ógnir við lýðræðið og gerðu allir norrænu kollegar May það að umtalsefni í ræðum sínum og fyrirspurnum margar áskoranir væru fram undan í þeim efnum eftir að formlegri

og Katrín Jakobsdóttir þurftu ekki að fara ýkja langt

við vorum sérstaklega að ræða í ljósi þess að Bretar ganga út úr Evrópusambandinu á næsta ári þá vorum við að ræða réttindi borgaranna Íslendinga sem búa á Bretlandseyjum og Breta sem búa á Íslandi það liggur fyrir að við höfum fengið margar fyrirspurnir um þau mál í ljósi þeirrar breyttu stöðu sem nú er fram undan

vilji hjá okkur báðum til þess að tryggja að þessi réttindi verði óbreytt það samkomulag er í höfn eftir þennan fund það samkomulag er í höfn eftir þennan fund hluti af dagskránni í dag

leikstjórinn Benedikt Erlingsson fékk fyrir nokkrum mínútum Kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir mynd sína kona fer í stríð þetta er í annað skiptið sem Benedikt Erlingsson Erlingsson hlýtur verðlaunin eftirsóttu fyrir bæði leikstjórn og handrit en það er einungis einungis hinn

getur státað af slíkum árangri bein útsending er frá verðlaunaafhendingunni á punktur is flugmálayfirvöld í Indónesíu hafa fyrirskipað skoðun á öllum farþegavélum eins og þeirri sem hrapaði nálægt djakarta í gær enn er leitað að farþega og flugritum vélarinnar fjölmennt björgunarlið hefur verið að störfum á þeim slóðum þar sem farþegaþota flugfélagsins hrapaði í gær skömmu eftir flugtak frá flugvellinum í djakarta komst lífs af björgunarmenn hafa safnað líkamsleifum sem fundist hafa á yfirborði sjávar og í dag var leitað

að flaki vélarinnar sem talið er vera á þrjátíu til fjörutíu metra dýpi áhersla er lögð á að finna flugrita vélarinnar sem varpað gæti ljósi á orsakir þess að glæný Boeing sjö

sjö Max farþegaþota hrapaði vitað er að tæknileg vandamál komu upp í segja að þau hafi verið lagfærð Björn Bragi Arnarsson er hættur sem spyrill í Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólanna myndskeið af honum að þukla á sautján ára stúlku aðfaranótt sunnudags var birt á samfélagsmiðlum í gær björn Bragi greindi frá því á Facebook í dag að hann hygðist hætta en hann hafði áður beðist afsökunar á atvikinu í færslunni segir Björn Bragi

að hann hætti í þættinum til þess að axla ábyrgð í verki stofnar villtra hryggdýra hafa minnkað um sextíu prósent á rúmum fjörutíu árum en það er talið af mannavöldum prófessor við Háskóla Íslands segir að erfitt sé að snúa því við en Íslendingar geti gefið fordæmi í nýtingu hryggdýra umhverfisverndarsamtökin

fund hafa komist að því að á árunum nítján hundruð og sjötíu til

hafi stofnar villtra hryggdýra um allan heim minnkað um sextíu prósent þetta megi rekja með beinum

óbeinum hætti til mannfólks í Mið og Suður Ameríku hafði villtum hryggdýrum fækkað um níutíu prósent þá fækkaði

um áttatíu prósent á þessum fjörutíu og fjórum árum þeir fjölmörgu vísindamenn sem standa að rannsókninni segja þetta neyðarástand náttúran og vistkerfi hennar sé ekki til skrauts hún sé mannkyninu lífsnauðsynleg bregðast

þurfi tafarlaust við til að tryggja framtíð jarðarinnar áður en við rennum út á tíma

Íslands vegna ónógra upplýsinga prófessor við Háskóla Íslands segist telja að við séum á pari við önnur Norðurlönd það verður erfitt að snúa þessu við vegna þess að þörfin fyrir fæðu fyrir mannfólkið og einnig fyrir

berum ábyrgð á mjög stórum stofnum fugla sem fara hér

á vorin og haustin við berum

að gæta þess að þessir stofnar þeim

á Náttúrufræðistofnun Íslands fann fjölda skordýra í mold sem fylgdi innfluttum plöntum í vor sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur lét rannsaka dæmi eru um að skaðvaldar hafi borist

með þessum hætti til landsins víða um heim hefur maðurinn orðið þess valdandi að lífverur hafa flust til nýrra heimkynna þar sem þær hafa valdið raski í vistkerfum og á tíðum miklu efnahagslegu tjóni í dag eru framandi tegundir önnur helsta ógnin við líffræðilegan fjölbreytileika á eftir

í rauninni stærra vandamál en mengun á Íslandi hefur framandi lífverum fjölgað ár frá ári og sjö þeirra eru nú skilgreindar sem ágengar það er að segja þeim vegnar svo vel í náttúru Íslands að það kemur niður á tegundum sem fyrir voru ein af mögulegum flutningsleiðum framandi lífvera hingað til lands er með erlendum jarðvegi hann má strangt til tekið ekki flytja og svo þeim jarðvegi sem fylgir rótum innfluttra plantna kveikur fékk Erling Ólafsson

til þess að greina lífríkið í tveimur innfluttum

blómapottum og þar fannst fjöldi

bara rétt að vona að áhugasamir hafi þetta í huga að með því að kaupa einhvern svona innfluttan jarðveg í garðinn sinn þá eru þeir kannski að gera usla í garðinum sjálfum og svo fyrir utan garðinn og það eru dæmi um það að svona meinsemdir hafa flutt sig út í náttúruna sem dæmi um nýjar tegundir sem gætu hafa borist hingað með jarðvegi eru sem hafa herjað á birki síðustu sumur gæti þetta mögulega gert út af við birkið ég vona ekki en maður veit ekki sko ég veit ekki hvað við erum að gera með þessu

ekki búið til mold sjálfir mér stendur ekki á sama um þetta ég verð bara að viðurkenna það nánar verður fjallað um framandi og ágengar tegundir í náttúru Íslands í kveik í kvöld klukkan átta heimaþjónusta við eldri borgara í Danmörku fer nú í auknum mæli fram í gegnum snjalltæki nýsköpunarráðherra landsins segir að þótt nýjungin mælist vel fyrir verði enginn þvingaður til að nýta sér hana vel fyrir verði enginn þvingaður til að nýta sér hana

hundrað og tuttugu eldri borgara í Viborg sem þiggja nýja tegund af heimaþjónustu

fram í gegnum snjalltæki yfirmaður þjónustunnar segir hana hafa marga kosti

ráðherra málaflokksins segir þjónustuna einungis fyrir þau sem hana vilji fólk sem kýs frekar að fá heimsóknir verði ekki þvingað til að þiggja rafræna þjónustu það er austanátt í kortunum fyrir morgundaginn með lítils háttar úrkomu á austanverðu landinu en vestra verður þurrt að mestu heldur fer kólnandi þegar dregur nær helginni með ríkjandi norðanátt og björtu

um landið sunnanvert en norðanlands mun snjóa á köflum Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum

á hvað er helst í íþróttafréttum hjá Einar Erni Jónssyni hér á eftir Bandaríkin rúlluðu upp liðakeppni kvenna á heimsmeistaramótinu í fimleikum í dag Guðmundur Guðmundsson segir karlalandsliðið í handbolta hafa tekið stórt skref fram á

leikjum og City komst aftur í efsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar í gærkvöldi staða innflytjenda á leigumarkaði er mjög alvarleg og hefur veruleg áhrif á heilsu þeirra og framtíðarmöguleika dæmi eru um að leiga hafi verið hækkuð um tugi þúsunda á einu ári það er nauðsynlegt að konur hafi kost á því að láta rjúfa meðgöngu fram á

og aðra viku að mati landlæknis sem styður frumvarp heilbrigðisráðherra þess efnis réttindi Íslendinga í Bretlandi og Breta á Íslandi verða óbreytt eftir Brexit forsætisráðherrar ríkjanna komust að samkomulagi um þetta á fundi í Ósló í dag framandi lífverum fer fjölgandi í náttúru Íslands sjö þeirra hafa verið skilgreindar sem ágengar en líklegt er að þær séu fleiri heimaþjónusta í Danmörku fer sífellt meira fram í gegnum

snjalltæki þótt mörgum líki þessi þjónusta benda aðrir á að ekki kunni allir eldri borgarar á tækin þessum fréttatíma er lokið